I ziu vje më thënë nata, i zi ë kafeu, i zi mënd jet shpirti kur… kur ngë rri ndutu mirë.